نختار أني فلسة ننزل بيها على الزمن وياقف ، علاش علخاطر نحب نصلح ، نلقى فرصة باش نصلح لي فات ، باش نبني على أساس صحيح ، باش تكون عندي فرصة نعمل برشا حاجات مزيانة معناها نقدم ، باش نبدى بيهم المرحلة الجاية ، نوقف الزمن هكا مدة معينة حاجة باهية علخر باش تعطيك الفرصة أنك انتي بالحق تحقق حاجات مكنتش تنجم تحققهم من قبل.